Punje napu nguts'aung pus napu kauk lanu'u lo ke kauk tanam es es kua punje laei lataul y laei punje lata' kujupu kua lanaung pero rapu se mataung rapu ya burua lem ya, ya lem ya ya bajau ya nomas k'ua lama kataung y laei lata laei lanaung y ya, y ya punje lo ke mas kua bumang la'aus pues laei chi'i nguljus y rapu re bake lanu'u rapu rapu mi'ia rapu y si bumang n'ei saria ku'uei pus tu'um ku'uei aives kara mjiung ngjue kua laei lakal kupu kara batei njaung per kauk kupu tu'uei tanam rapu mi'ia ni pep mas mbake saria mas ndae mjiung mut rapu de kich'iji kupu pu bakja mi'ia rapu.